من اتذكر الصين اتذكر الشغل، ثقافة الصين هي ثقافة عمل، يشتغون، كشي يشتغلون - الصناعة يصنعولك كل شيء يصنعولك طيارات سيارات ساعات موبايلات حاسبات كومبيوترات لابتوبات أاا ، وابسط مثال لثقافة الصين انو شعب يشتغل هو سور الصين العظيم